Ny gitara ndraiky edy karazagna zava-magneno asampy a devant o, de misy party aroy izy, party araiky misy karaha lavaka igny de party aray ndray misy karaha tahogny, de misy tady avy amy tahogny jusk'a mandalo amle misy lavaka i de tagnagnao araiky fanjoy lavaka de araiky fanjoy tahogny de le tagnagnao fanjoy lavaka tsy maintsy mihetsiketsiky fogna fa le arakaraka le fanjoy i tahogny ndraiky le feon-kira miboaka.